हुनत मुलाई ठन्डो तातो दुमै हावापानी मन पड्डा छन् । ति दुमै मध्ये सब भन्दा झिक्कै चाई ठन्डो हावा ठन्डो पानि मन पड्डो छ । यो ठडो हावा ठन्डो पानी किन मन पड्डो छ भन्यापछि यो ठन्डा ठाँउ गैखेर राम्ण्णी बाक्ला बाक्ला ताता कपणा लाईखेर मज्जाले आराम गर्यापछि पन छुट्टै शान्ति महशुस हुदो छ भन्यापछि यो ताताले चाइ मुलाई झिक्कै असर पन गद्दो छ । पसिना आउन्या काम गर्न मुलाई झिक्कै झिक्कै गार्हो पन हुदो त्यई भैखेर होला काईथी यो मौसम जो तातो बालो हुदो छ त्यइतक बत्ती नभया पछि, हावा नचल्यापछि मुलाई काम गर्न झिक्कै गार्हो हुदो छ । जब यो ठन्डो मौसम हुदो छ झीक्कै बाक्ला बाक्ला कपडा लाईखेर मज्जाले बसिखेर काम गर्न सजिलो हुदो छ । हिडडुल गर्न सजिलो हुदो छ भन्यापछि दिमाक पन शान्त जसो हुदो छ । यै ताताबेला त झिक्क झिक्क झिक्क तिमाक पन तात्याजसो मुलाई हुदो । मुलाई खासगरी यो ठन्डो हावापानी मन पण्न्या भैखेर होला यो हिमाल हुदा छन प यि हिमाल पन झिक्कै झिक्कै मन पड्डा छन । त्यइ भैखेर मुलाई चाइ यो तातो हावापनी भन्दा यो ठन्डो हावा पानि चाइ झीक्कै मन पड्डो छ ।,